oyi ro oha ekoldena ɲunso a muɲi to muɛ zaro to wa cuɛro ɲuberi problɛmla ɓuha wafɛn biaɲu ɓwemɛ ma de biahoti biatin ma betin ɓwɛhotin bianan ma ɓwɛ ma benan biaɲu ma ɓwɛ ma ɓehonu be anawe biahoɲu biahozi ma behozi